konene vyamanyire muntu kwa asikero ure mkuru ansedera nguru razima jipungue kwa sababu vee ivya musinge na devaroka moninja para ravaroka iyo mpaka tufikiro usi au dalii, nihatu handehe sana. Varuka haratuma miromoromo sana aroka hare yerufo eye twreme, bhamarazye mware ba kozokiva kwa ashe komare na nguru kusira ko mware, kwasababu hara esaka avaruke na vantu vare vene nguru waze kumsaidra vire vaokura nakirino je mpungu wa gisa kwarukareja msinga mruti. Osaka olange kohehyi shano oro marazi mumsababishire. <hesitation> Abharoki jira au wingi akashana na maisha, andawe yake kenakuwa kidudu kofuatana labda na pesa epije mwezesha mwezesha. Lakini bwata wasaka muntu akate ekura na uro bhobhe uzidi kudono no bhe ezidi sira nguru na urochono vene uzidi sira enora manyirino.